Një zinxhir funksionon duke rrëshqitur dy rreshta me dhëmbëza të vogla metalike ose plastike, të cilat kapen së bashku kur tërheq rrëshqitësin lart. Rrëshqitësi i rreshton dhëmbët në mënyrë që të bashkohen dhe të mbyllin pëlhurën. Kur e tërheq poshtë, dhëmbët ndahen, duke hapur zinxhirin.